In Sud Korea ngë di gjë si jan kuminartur, in Nord Korea di se jan te na situazioni particolari, a Sud Korea e mbanj ment pë një partit baluni çë kleu te u dumila e dui te i Mondiali, Italia – Korea del Sud kur kleu l’arbitro Moreno, çë thomi se ish një ishter një skaj particolari.